لا مأنى مؤمنة بالأشباح، اام- أعتقد إنها إختلاف وجهات نظر، و الناس اللى يؤمنون بيها متأثرين بال- بالفكر الغربى شوى، وقصص الرعب وهاى الشغلات، واللى ما بيامنوا فيها أظن إنهم ما جت دخلوا هذا العالم، جو الأشباح وقصص الرعب ومادرى شو، بالنسبة لإلى ما أعتقد إنهم موجودين أصلاً.